Báára táára náása tuna tunnin duttim duttim kerere kum kum kerere kumbáá nóóni kumbáá báára kumbáá táára kumbáá náása kumbáá tuna kumbáá tunnin kumbáá duttim kumbáá duttim kerere kumbáá kum kumbáá kum kerere mum nóóni imem nóóni imem báára imem táára ime tuna ime tunnin ime duttim ime duttin kerere ime kum ime kum kerere ime kumba nóóni ime kumba báára ime kumba táára ime kumba náása ime kumba tuna ime kumba tunnin ime kumba tunnin ime kumba duttim ime duttin kerere ime kum báá kum nóó bara ime nóóni ime báára ime táára ime náása ime tuna ime tunnin ime duttim ime duttin kerere ime kum ime kum kerera ime kumbáá nóóni ime kumbáá báára ime kumbáá táára ime kumbáá náása ime kumbáá tuna ime kumbáá tunnin ime kumbáá duttim ime kumbáá dutttim kerere ime kumbáá kum ime kumbáá kum ime kumbáá kumkerere nóó táára ime nóóni ime táára ime náása ime tuna ime tunnin Ime duttim ime duttim kerere ime kum ime kum kerere ime kumba nóóni ime kumba báára ime kumba táára ime kumba náása ime kumba tóóna ime kumba kum ime kumba kumkerere nóó náása ime nóóni ime báára ime táára ime náása ime tóóna ime tunnin ime duttem ime duttim kerere ime kum ime kum kerere ime kumba nóóni ime kumba báára ime kumba táára ime kumba náása ime kumba tóóna ime kumba tunnin ime kumba duttin ime kumba duttin kerere ime kumba kum ime kumba kum kerere nóó tóóna ime nóóni ime báára ime táára ime náása ime tóóna ime tunnin ime duttim ime tuttin kerere